أيام المدرسة كانت مادتي المفظلة والمادة إللي كنت أحبها كثير كانت هي مادة الأحياء، لأن هي المادة كثير ممتعة، وأنا كثير كنت أحب أتخصص في الطب عشان كذا كنت مشوق إن أذاكر الأحياء وأتفوق فيها، وصراحة كان المعلم إللي يدرس المادة كثير يفهم.